Lyentǝ lyenye tǝnǝ dǝ furifuri hɨn nadɨ ɗa a lyentɨ kǝndǝ she, hɨn ɗa lyentɨ kǝndǝ she hɨn ɗa lyentɨ kǝndǝ she a kyewaye furifurisǝ mgban hɨnǝ dɨ ɗa ngalatǝ hɨnǝ dɨ ngala nadɨ nagala. nagalaa hɨn ngala ngalaa wan biyara ngala ngalaa dǝrdǝ aleletǝ, hɨn ngala nagalaa dǝrdǝ kunutǝ, hɨn ngala nagalaa dǝrdǝ she furifuri, hɨn ngala ngala ɗyekye mgban kat nagalati hɨn ɗa lyentǝ mudǝ bǝngbǝng lyenti kǝnshe na dɨ ɗa lyentǝ nadɨ kǝndǝ she a makarantatɨ ɓyelǝntǝ, nasǝ mgban a vɨnǝ ɗyegǝnshe ɓyelǝng ɓyelǝngtǝ. hɨn kǝndǝshe furifuri hɨn kuma haa nɨngyi kaa she na kǝndǝrǝn gǝ lyentɨngɨn nag ninggi nagi ka sate atɨ ji kurkuryi nadɨ kǝnǝrǝn bɨlshe ka dǝrshe A hangɨn vɨnǝ bǝlshe hyeɓa na nze se a hye kut tɨfǝngɨn nda mba kwak dǝ kwak dǝ sɨ dǝrshe dǝrshe pepe itǝ dǝ se na hyelkut tɨfǝngɨn sǝ mgban hyeɓa dǝrǝnshe hye shee ɗukdǝn ndɨ ta kǝdǝrǝn kǝdǝ boro dǝrshedǝw kat shingɨn adɨ gǝ ka hanɨngtǝ ɓǝgǝntɨnǝ hɨn mɨnǝ ɗɨm iti lyenti a aha lyentɨnǝ lyente na ɗimǝ ɓǝgǝn a ɗatɨrǝ a ha mye dɨ nidǝ myedɨ ngaladǝ, mye kǝdǝrǝn mye nidǝ ndǝwule ngalatitɨna dɨ ngala, ye gǝ latɨ ngalatɨdarǝn, ya tɨna weyǝ ka ngalatɨdarɨn kasa tɨna dɨ ɗɨmǝ dǝ gǝkɨlǝ tǝn mgban tɨna vǝ myee nzadǝrǝn, hɨn ɓa sati bǝti hǝmi njiya kenan tǝn ɓa vǝrǝn sa kana tɨna vǝrǝn tɨna dɨ kǝdǝrǝn kat tɨna lǝu nzɨ sa kana mye vǝrǝn a vǝr shinǝ kat Sa ninggi pɨri a vǝr lyenyinǝ kat ee na ɗatɨrǝn lyente pɨri kotǝ lyentɨ ngalatǝ. ngalatú sɨ mǝti. ngalatǝ kǝte pepe, ngala ɗyeke na ngalaa a kǝni she furifuri hyeɓa janga dǝ ɗyeke sɨ zɨmtɨdarǝn aa ɓǝti ya ɗyeki mbiɗi mbiɗitɨ ldyeke agǝ nasǝ mgban ɗyeki whǝdye, ɗyekye na ngala ngalasɨrǝn tǝnǝ som. a ngalasírǝn dǝ na ɗyegǝn myenǝ dɨ kwal ɗyektǝ sɨpǝ. hɨn ɓa le ya hɨn ɓa kǝɗǝ ka ɗyektɨngɨn ka kasa ngu ɓa zɨmǝ ka wule haɓye ngu ɓa sǝɓǝ ka sɨ zɨmte ngu ɓa zɨmǝ ka nguma kana nga sǝɓǝ kat gǝkɨlǝ nda gǝ vǝr jamtǝ kuma nda laa a vǝr time te kana gǝkɨlǝ ngalatɨngɨn ngalatɨngɨn nǝ pepe ɗɨmtǝ nǝ dǝ a ngalatɨngɨn yakana

Ano <hesitation> poyi poyi shinkafatɨngɨn sǝ mgban sɨ sǝp haɓyedarǝn tǝnǝ somsom ɗeke adɨ mǝ habye anǝ sǝ ndaawa mba nzatǝ nza ɓǝngyi nd aswaɓwa haɓye haɓye sɨna vǝr sɨ kpane a vǝr gɨr ɗyekye tǝn ɓa sɨp haɓye anǝsǝ anǝsǝ kuma haɓyedarǝn kana zǝ ɓa yekǝ hyeɓa gǝtdǝrǝn myeɓa ngǝdǝrǝn dɨ habingɨn gǝkɨlǝ tɨna ɗɨm habi pepeye shinǝ myedɨdatɨrǝn gǝlǝ sate atɨ saa ɓelǝng ɓa iya shikarǝn ka ootǝ ootɨngɨn kuma ɓa iya shikarǝn ka we tɨna mbǝrǝ wedarǝn aawa whula tɨna nyerǝ hɨnɛ dɨ mba petǝ pedǝ sɨzɨmtǝdarǝn kat hyeɓa peddǝ sɨzɨmtɨdarǝn gǝkɨlǝ taarǝn a shikǝ nasǝ mgban taa hye dɨ kǝɗan a shikǝu ka pupulukgǝ hye ɗɨm sakanaanǝ ngalate hyedɨ ngalashinǝ kat mye ɗatɨrǝn kuma Hanɨnggi sose a ngala ɗyeke na ngalaa gǝkɨlǝ ngalaa ɗyekinǝ ɗiki na mɨɗǝ bǝlshe hɨn wǝdǝ bǝkshe a kara bǝlshe ka taa ngala ɗyekinǝ nza ngala ngala ɗyekye kǝttǝ pepe gǝkɨlǝ angɨn haningyi ka ngalatɨngɨn hɨn na dɨ maw tɨ nasatɨ ngalatǝ kǝtǝ kǝtǝ nǝgǝ le sɨpǝ imi nǝ dɨ ngala ngalaa hautǝ tɨna hauwǝ kake tɨna ɗim shee ji mattǝ furifuri imi adɨ niyǝ ɓǝti a hye wudo vɨnǝ bǝlshe a hye bǝlshe mɨna tee dɨ mba ngala tǝ ngala nasǝ mba hautǝ hawi hye sa atɨ na lyentɨta gwamnati nǝ tee dɨ ɗatɨro too nadɨ satɨ ngalatǝ pɨrgǝ lyentɨngɨn sa hye ngala Hye dɨ mǝw a vǝr sare nasǝ mgban a vǝr a likɨtǝ hye ɗa lyentɨta gwanati a muɗǝ a tɨlǝ likɨtǝ nasǝ nasǝ mgban hye pɨrǝ lyekǝye tee ɗim sa hyeɓa ɗimǝ vǝr likɨtǝ hiɗǝ anda ngalati hyeɓa ngala gǝkɨlǝ angɨn nadɨ maw atɨ na bǝyǝ <hesitation> na bǝyǝ nzɨ mattǝ a mya kuttsǝm ngalatǝ amyee ɗyegǝnǝm ngalatǝ a mya pɨrǝmǝ huma dɨ tɨfǝ ngalatǝ gǝkɨlǝ menǝ dɨ mɨnǝ mǝ be a tɨfǝ ngalatǝ wɨn yandate imi a ji kwasǝme adɨ pɨrǝ huma ka ngalatǝ gǝkɨlǝ angɨn ji mattǝ ka mi kpan kpani a peypum mya ɗyegǝnǝm ngalatǝ mya ngalam pepe gǝkɨlǝ kǝtǝ ɓa gwadǝ miye mya pɨrǝmǝhɨmwa, njiya dam mgban ɓa pɨromǝhɨmwa mgbkan usǝkǝ